Fɛ kushim yet kusɛ, kii har atuk iku hom, daga sirik itson se sirik ikparap ni kam itson e. Ki nsɛ yͻng nɛ dom ngͻn nkyͻrͻk iya ͻng fi in yet in fiit in fɛ ba nyako. Ki ngͻn sɛ kam, ni nɛ sirik kaaki kunom, kuyͻng, ku da ka barasa moa gap har ni zen ͻng fɛ adakunom bida yes mo. Ama ke ngͻn yet anyako, ba ise kyɛng ͻng fi ngͻn shim awo, won izong, da kyem ibɛ gap awo. Ki ngͻn sɛs kuyak da sɛs, da sɛ gap, da sɛ gap makiyi. Anyako me da sot hywil-hywil ma nek a sɛs kuyak. Ke a sɛs kuyak awo, ada wɛ, ada berem na ku nek b aba nesek, ni zen iyeng yͻknͻng ba kugon nyɛs nayet atu baba shim ba nͻͻk banyining kob na bayawo. A tek anͻng, anyako a shim ba ku bereng nbͻk ifa ni-nɛ kasirik kafe kɛ kakyang ayi nɛ <hesitation> ikam ba batsɛ ku sak <hesitation> ni izong awo